<hesitation> Ekyokwimpinguranaho, bikaba bijuko bikaba bingi, nentekaho obuzina bwange bwa- obwediini nempuriza mpora mpora obundi ntamburatamburamu nendorae ha bintu ebira nanka obwongo nkagaruka mumbera mporampora.